اللون الاحمر يذكرني بالقوة والشجاعة واحيانا يرتبط بالخطر او التحذير كمان ممكن يرمز للحب والعاطفة زي الورود الحمراء وفي الثقافة الإسلامية الاحمر ممكن يرتبط بالشجاعة والتضحية